Tsy de sarotsy fa mila mana vy mipetaky soa hanao an mba tsy haharatsy tsy ho demokin'ny charbon loatsy na raha andoroanao anazy vo gny hena atao igny. De mila asia menaky asia sakaviro le hena na apetapetaky aminazy na asia épices. Magnaraky anizay avao koa no asiasia sakay da tena. Atono amizay izy de zay vo tena matsiro soa.